ټوکرونه د ژوند یوه مهمه برخه ده چې له ډول ډول موادو، لکه نایلون، ګاز، ورېښم، وړیو، کتان، مالوچو او نورو څخه جوړېږي. هر ټوکر ځانګړي خصوصیات لري چې د هغه کارول ټاکي. کتاني ټوکر نرم وي او د اوړي د جامو لپاره مناسب دی. وړین ټوکر ګرم او نرم وي او د ژمي د جامو لپاره غوره دی. وریښم ښکلی او ځلیدونکی دی او د ځانګړو مراسمو لپاره کارول کیږي.